Masin gaɗoowo empirime duu a huɓɓan ɗum. Kuron ŋaawol muuɗum ngol kaa aɗa jogii ɓoggol ngaɗeteengol imma e telefon. Imma e oordinater ñoƴƴaa ko wattee empirime koo. <hesitation> Waajibi du so wanaa tawreɗaa ɗereeji gaɗirɗi empirimee ɗii, ayyo. jonkaa so Aakat e ko nanndi e mun.